Mamoeh tem, tem eo to iu noh no si a res, eo pasi, koh a uer, tem eo to koh a uer keo pa roev yiah, eo pasi nus ta uer pa res kopa va ihio ro yiah. Tem i to hio e, o si hap tem, kopah koa ino o ru'en, ko ed na yiah pa uer, kopa va ihio man. I sekeh kuneo en, kipa vatakah in eo pasi sun a pa postakah bah i keh iu en ovoe rer, eo pasi koa varu ino oer pa parem aru a yiah pa postakah bi sos buer. I akuk